Gny karazany paty misy <hesitation> misy moa zany maro be, ataontsika hoe spaghetti. Igny zany ketreha igny, de ampandevezinao eky de alona eo i fa tsy tonga de atao saosy miaraka amin'ny menaky na tamatesy, de atao koa spaghetti. De <hesitation> misy koa <hesitation> sedaap, igny zany tonga de hoe ketreha miaraky tonga de hoe ampandevezy rano de atao io tonga de atao saosiny, maro karazany zany fomba fiketreha anazy.